Aminahy manokana aradalagna mikary biby andragnotegna satria izy igny indraikidraiky Mampifalifaly antegna avakeo mampalahelo antegna mizaha anazy mitondra fetsempo be amitegna managna ananjy andragno